Toetrandro bôka Pakistan zen̈y miovaova araka ny faritra. Mafana ndraiky may be izy atsimo e. Koa fa hivera ndraiky izy malefaka. Fa amin’ny bongo ndraiky zen̈y rô faritra bôka amy bongo an̈y io, misy ny misy la neizy zen̈y.